که چیري زه سلمان ته ورسم، نو اول به ورس سره روغبر وکړم او بیا به په خپل نوبت کي منتظر سم. کله چي مي نوبت را ورسیږي نو وروسته به ورته ووایم چې ماته یو نورمال کټ را جوړ کړه. زه به ورته ووایم چي د څټ خوا په دوه نمبره ماشین کمه کړه او د مخ خوا یو یا دوه انچه کم که. ساده. داسي خاص فرمایش زه نه لرم.